Amitwok cha chamee anee ochei, ach achame netai ko pendo. Achame pendo amuu amuu raisii kenyor ah amu awendi tumdo apacheng pendop poinee, kenyakeel aam kora korai achame pendo amuu, ma maakii ma maui kenyor. Maui kenyor pendo amuu yaitinye tuga <hesitation> inyoru pen pendo komie ii. Koraa ii komuuch iwee tumdo iwicheng pendop toree, kitonyienyi ii akii akiiam pendo kora kotoretan amuu konon inguvu. Ko konan kimnateti samuch ayai poisyee nyuu komiee, pendo kora kotareton kotoreton kora ing sanyo simatkonaman korotwek alaki, pendo kora koo achame amuu, amuu anyiny. Pendo pendo kora, koo achame amuu yoo amu amuu, rais raisi ochei kenyoru amu chang raisi ochei amuu ngokaiki, komii komii olatukuliimukuuch ieng kora inyoru pendo iam nepo ngokche ana anaicheng nepa terkekia eng tumdo. Kora chakula nn amitwok alak chachome koo ko chegoo achame chego amuu <hesitation> amuu raisi kenyorii, tuga koo komii olatugul kotai inyo kotai iyaimae chego inyoru. Chego kora komuuch ii iluu ko mursik ana anaa iluu ko, kotomo ko fresh. Chego kora kotareton kotareton aetu tareton anyor, anyor kimnotetii. Chego kotoreton kotoreton komanaman korotwek cheyachen. Chego koo kotoretin yaiamishei ii ilutakitari simaiketin chakula. Chego koo kotareton ta tareton koo komaisiru.